Tnutnu ndye ba mi, mi snu yna yi yna wu ɓe, ku ma tnutnu ndye mi snu yna mi wu gna, e makan ta agbari snub a gna dye malo pa wuyi. So mi yi malo ndye mi wu pa yna kuma tnutnu dye hna da mi gbma, sandye ma far age mi dna kolegeo yna e ɓe ba mi, mi lo tnutnu dye hna amma mi zhi balo aga wumi yna bog a yi zna shna a fi nanyi tnu tnu dye ɓo ga ɓa mi hari nini tnu tnu hna ɓo da mi gbma, ɓona he ga yna wu abi nini he ye sa ekpe gnam, fede abi ha wu ɓa yna hna tswash gas nu ɓa ga dyi bi, fede ɓa gag nana mi malo gni ko zaka nyi wa ɓo wu mi ynan. Than ndye ɓa ga da lo hnidye he tugo a latu, abi ɓa kpe bo ye yna ɓaga gna ɓa malo yinoba ga ynado gi he, so ku ma he ga wuyna. Sa sale he ku pa, he kpmi pako wani sa sale ko wani sa sale domin hedye yi malo yna wu yna he taba he la ga gnigni nini he wu yna he kyae epa dye hna kpmi be. Ynam, so sa hedye, mi yi sasalo hni dye mi tugo ga wo mi bambam mi wu yna domin na ɓo dye he, ma ɓo dye hna kpeye ga womi, mi wo zado ke zado lo ka zado wu ke abwa bi dyi, baya ewori kuma efa nu ɓo, fa nu ɓo da mi gbma domin he ga nufa gbmari he ga tna yna dye e he bwarim kuma he ga bwa ke bmya a zado snu do azandye ba yi gem yna, tuntun azandye ɓaɓa tsu, ko anyi gbmago he eya he bmya ɓa snu ge. So mi ga nufa hedye da mi gbma mi ga fanu, e fanunu yna hna lo mi de bwa lo mi knu mi go ewo mi gbma abi epa kpmi zogo tso mide bwa lo mi knu mi go ewo mi gbma abi epa kpmi zogo tso mi de bwalo ko a gba epya wo ɓem, hari miga kpeko dye a gba pya wom, domin na mi yi ynadyi zhiko mi dyi kuma aɓo khikhiri mi snu ɓa yna gi mi pmi dyego dyegoyi aɓo heɓe ga dna mi wye dyego. Babari ku ma yna kpe ɓo da mi gbma. Lomin shnadye miga kpa yna, mue, a na, nago, a luko, apese a yna hna bi ba yi tnutnu dye mi snub a ynan kuma ba kpe-kpeɓo da migbma. Domin mi ye a gna dye a ynakpe ba zhi de he sa dodo yi he bwa bu de ɓayi, domin he kpmi de ba yi re sa dodo yi, yna kpa kpa he ga yna kpa-kpa e hna bwari bmya he snu ɓode ga zhi he gbari ge de ndye he yi zago yna he iya he mwna he snu pmi ge feri hedye znuge a gnaya. Tuntu ndye a geri ga zhi he pi ɓa be he wyedye he ke yi zogoyim, he yi ynakpe de ge he ga wna, ga yi hedye ɓwari do fe nɗye he yi ewo yi he sni yna gem, he iya he wna ynakpe he eɓa nuboto, ko pese se snu pmige. Hari hedye znuye wo gbmari to ayna dye he be bmya domin ɓa yi zogo marin ba gni wo ge he, he iya he de ba knu he snu pmi gen dye ebo ga zhiho gada ga he iya he snulo, amma ndye he ga yi ynakpe kpe yim e bmyam domin ynakpe kpe nini wo deyi zogo ndye ezamwna ge e hehe nyize relo ynan. He nyizere nini he ye sasare he bwa yna ndye hega wna hedye kna ye yna, than ndye a ynakpe gay o, he iya he gnu he myi bage, he eya he gnu he lo pa kpmi ba ge, he eya he gnu he gba ha bi pa kpmi woge, boga yi, ko gnamanu he eya he gnu ke he snu he he he jni he dye ge wori sa nukpe ɓa dna mi jnya dyegodye yi kuma dami gbma a gna mikpe yna, ndye mi ga kpe yna ga bmya so.